آ، پینگوئن چِھ اکہٕ قسمک پرندٕ سمجھنہٕ یوان تکیازِ پینگوئن چِھ پنکھ آسان۔ پینگوئن چِھ گرم خونہٕ وٲل آسان۔ پینگوئن چِھ ٹھوٗل دِوان۔ پینگوئن چِھ آبی جاناوار یم آبس منٛز روزان چِھ۔